Tadidinao ve ilay enao niresaka momba ny fialantsasatra nonofinofisinao? Asa raha mety aminao ity fa misy fomba anakiray mety ahavitanao azy. Misy firenena mitady mpilatsaka an-tsitrapo hiasa any amin'ny zareo noho ny tondran-drano mahery vaika izay nihatra tany amin'ny zareo ,de mazoto ve enao?